نحن بلدنا من البلدان الاوضاعها السياسة متقلبة و مع كل نظام يستلم الحكم بتختلف مواعيد الاعياد و تتغيير، لكن في عيد واحد ممكن يكون ثابت و هوعيد الاستقلال يوم واحد واحد.